A gilúŧa giinda ma a gbango ma nlúuŧani, nyaa gambi, nyaa senegal, gbango gomigi nyaaw fo a fntédi fommu dé.